Li puma ca esistinu oi sunnu veramenti tanti. Chissu è produttu di la migghiuria genetica chi si porta avanti pi truvari autri varietà e aviri na granni disponibilità di puma e in tutti li stagiuni. Ni la cucina si utilizzanu pi ricetti duci e salati anchi si li megghi, secunnu mia, sunnu li duci. Na ricetta ca mi piaci e la torta di puma o una autra veramenti bona è li puma cotti cu lu vinu.